بقول له انه ركبت الطياره مرتين وما صار اي شى وبقول له ان حوادث الطيارات قليله جدا هالايام سبب التقدم التكنولوجي بوضح له كيف ان تحربه الطيران ممتعه خصوصا لما تشوف الارض من السماء بهديه من خوفه وبقول له اني بكون جنبه وبوضحله ان الطيارات جاهزه بمعدات طوارئ